काल मी बघी की तू आनी तुजो हस्बंड घरानसल्यात। काल मी बरे बरे रुचीक पदार्थ केले जे माका तुमका सुध्दा दिवक जाय आसले म्हूनां मी तुमची खूप वात वाट सुध्दा बगळली। दुसऱ्या शेजाऱ्याक इच्छारला झाली तर ती म्हूंन लागली की तुम्ही बॅग्स घेऊन गेल्यात मगर माका आस दिसला की तुम्ही आता थोडे दिस तरी घर हेरवंत ना म्हूंन मी मगर ते पदार्थ दुसऱ्या कोणाक दिले।